Ku ma lää järve vai jõkkõ ujoma, noh, sis ma võta käteräti üteh. Ja ku um sääne kotus, miä um avalik, koh tõisi inemiisi um, sis võta ujomispüksiq. Ja egaq muud midägi vaia ei olõki. Tuust avitas.